Allô, akory e! _x000D_ Ah azafady e raha nagnantso andreo fa karaha efa tombo loatra zalahy la ny raha agnin-dreo agnay <hesitation> mpamasy rano amindreo togno efa roy andro zegny ranognay sy nandeha, roy andro ngarangidiny, dinihndreo am'zany hoe karakory fomba fiainanay akato nefa zay misy olona enina an-dragno a, ranognay a dimy bidon-gna foagna, bidon-gna ranognay, dimy bidon-gno ranognay nefa rano roy, isaky roy andro alefandrio mba mandiniha sara mi andreo a zalahy fa karaha efa tombo loatra e.